﻿Toh mun godankau atala dai, duniya ka yaruka ka dama <noise> dan ancai ko tamanka a najeriya 'yam ka tame ya ruka wen ɗi, na najeria ai wane wane aboo, barey ka tame yaruka ma na maduniyaa kana eeh, kai gid agi nnakam na jawa naa tame kam sabay dan duniya ai'gam, nageria ma ka akatai kabezi yare, bendi na akata jihati kama, ma yobe ayammah, ai ioke bay ne, ban na jana biyassika gobadaya bale ka tama ma nageria, bare tamay damaa ma duniya, dimin lauke bai ne mendi naa, tama tukusi, sai day kata may iya dai-dai kwargwadau tukau, amman kam ka tame giɗ gam jire, lauke bay ne baa tama ayam, amman kawa ka kundu ma tarihi ma duniya ga ba waji kan jawasi kan ka kare tan ka katanku, ka kare tanka ka tanku amma indai kutu bay yee faa, daman ka tame dan tsaban yan'wuna ma katu kafaa, kai naina bay faa, toh amman wa ɗi muu, waɗi kasa zaiku, dan wa ɗi kalaka men yee ko ka ka men yee kajasa sakaye nan jawa kaa tamatuka aye men men ɗi farikaa, aye men men ɗi fari kau. ﻿toh amman gidi nnau nan jawa bay dan gaskia jire yaruka ka dama, <noise> kasu gam, toh ma waɗi dita gaw <noise> ancai raye man naa, tafamma yobe ba yobe, benfaa, aja gatun aye, bata tuk culu aye ma tame da ka tame sune, ka besu ne yee zaban tukuu ka wannu, gam bai wanafa 'ye kau a duniya eh mu jire mu'eh riwau ka duta bay, dan mu tamkau majama ka tamaye jireriwatun, eh riwatun mundai mun mantaka abangare tumuu, ka bolawa, ka kare-kare ka gamawa, ka gyizima wa ka hausawa micin-micin sai fulatun sai kuma dai, kai mun gomantun ku ka tangale agobee tuu <hesitation> toh ka bare- bari duk a gabetu mu ka gadawa, baburawa duk a gabetu mu waɗi, toh sai dai bay, alhamdu mugodanka' wa tala dam ma tun gu ka dusu lafiya ka tumo waɗi bay, toh kuma naa daga a yaroka menɗi matin gyenau ka disu, na daga kar zance maa. Raya damu ka dusu bay, tume daa a'ah dukka kabila enna bay, ayan munau, ayan munai bay, mi kane ga bakkatu ka na bulma kai maka men bai, gi ki can yee, amman ka men ta bay, anca dai gi'ii gida bay, kafin mu kau mendi na yaa katu kau, ko ba bole ko ko ba hulatani, akata jaa wandi ca boba tu ka yee, tan kaa, ayyaa talaa, ga 'yam tala a sai ka rai Nnii, kana ai ma sauki tu kanee, indai kuna tifaa wane faa, nadii bay nadi bay ii, toh san nan mukau wule gi tu kau, ka na, kau ka bicam ma te ma kin ka nan koo, toh kar mu yardii, bay faa, rabama kakare muwediba fa, kawai muneay, <hesitation> ankunii, gumu tuka faa, ka menti ka bayy, <hesitation> na tura tu kau dan kabila - waya -waya, ka men tuka bayy, <hesitation> kana 'yara men ayam. muu. wallah sai ka walii ka me tai da guu bii mendii yare muka bai maa ﻿yare muka bay ma, toh kadaya ka ban kwatiya a fili bi, an ban kwantika afili bii <hesitation> na asa cari caku kona ya tuku obu bay ma, kuma dai bulmu ke, toh kana kala- kalanga, tan ka daama ayy yarena ka kaza bee kar ka guji sai bay, zai ti sai a zoo <hesitation> dan ka mendi nafara ka dikaa ɗaci bay kuma, ka men tai mai mai fara ka Nni bay kuma, <hesitation> ba mamaki dayan tikau alheri wadi yaci koh, dikau katikau ka tami lewe tukai, ka tami <hesitation> to Nnima ka inni, bay eh tukama na tami toh ban d ka dumuu, gamatonau ma ka, ga ben dai ka mukwaya, kan ne yaa, mukuu, kar katame da gaa mo ayaa, muna bay na mantau eeh fate, ne kuwa bayy, kaza-kazaa a;aah kazebi yaretuku bay, ka za ნi yare tuka bay, dan rayuwa munn men taka tala, ka men tau men mendi na taimakake bay, ka mentau mendi ka taimaka ke bay dika maa <hesitation> an kuni kawa men ka tama da ahh ka fara a wane bay, ka a'a, raboya du zimati kau sai ka bare Nnifa <hesitation> ee rabo yaa di zimatukau sai ka bare Nnifa, toh ee laakari ah men bai tala bari tuko yaa men bai, tala yan bare Nnau, bare Nnau aye fa, do bare Nna ye dan wa yau Nna bay, tala yan bare Nni kau dan yakara Nna bay, <hesitation> tala yan bare Nnauu. ﻿jan nakaa, gimi gam imi man gway a'a bare tuku faa, dan me waɗi bay dan kuma ka taimaki a waɗi <hesitation> an kuni kice ayam mu ka tai maki ga waɗi yee, toh ga waɗi ნi, ba mamaki wali taimaki an gaa samma gam baɗ, tohdinni na akata lada dukau ka akata lada, muna e baɗ na akata lada, amman ka tankau da ma dawaw, kawa men ka cawasi dikau-bakau, a sara tukoo, kar watay ne mayi bayi, ku ikau asara fa, emun asara toh kar kadi'eh bay, tala bar ka tuku dan ka amfani ka ka'ii, ma bai tika maa eh amfani ko ka'i, eh ne an ka ka'i ɗaci koh <hesitation> tala na kara u'u sara ba ɗu, dan kola ba ɗu dan miyayii' ee la'akari ka kola baɗ u a'amuu, a gabesu ka wendi dane kau doi doi ka zafa ye bay <hesitation> ayam gaɗa ka a yam, ayam gaɗaka ayam, ayam gaɗ aka ayam muu, to isa faa, dan tafsirifa wendi ka ne, kau dan tafsirine, ka ne mendi ya tuko ammuu, albarka nini ne toh, way men mai yetuka ammuu, cinta eh tukau na ini yee tala amun, kar baye abun nan ka'eh bay, asu ka bara wa ɗi ka bare Nni, Nni make na asa nabara <hesitation> kai aye ma, ai mendi ma wane eh Nau <hesitation> wane ay dama wane ka zumbulum bare men an ga, wane alhamdu ka' zumbulu bara men an ga, tunda bare kau, bare kau abu niki na zinaa ke wane ke barnii.